Eey, jawdi, kaalis ine mbaawi soodde mbelamma. Ngati tawi a alaa kaalis ne tiiɗi ko keɓataa mbelamma. Sa aɗa jogii kaalis noon, hanti mbelamma ma ine weeɓi no feewi. Heddotoo tan ko tinnoɗa e hoore ma. Kono sa alaa kaalis so heɓi caɗeele kaalis malla neɗɗo ma sellaani kono noon a waawaa safrude joomun. Ɗum a heɓata mbelamma. Ɗum noon kaalis ine waawi soodde mbelamma.